Menurut ngoji, nanga diri mane atau <hesitation> nanga nanga roese atau nanga akhlak nanga karakter nanga kepribadian mane bisa wa rubah, sebab o kia dalam teori <hesitation> empirisme teori pendidikan i temo bahwa manusia manege waktu lahir manege ibarat kertas kosong, kertas putih jadi pendidikan de lingkungan yang i bentuk, jadi nako nako kia nako ngone nyawa bisa na- wo lahir atau nanga kehidupan duniaka mane trus <hesitation> wo wo wango atau wo hidup ke- lingkungan keluarga yang baik, taat beragama, religi, manege bisa nanga kepribadian mane nanga diri mane menjadi o kia i ofi.